ഭൂമി ദി അന് ലസ്ത് ജന് ഓപ്പുനഗ അന് സുരുതു വനസ്। നിരു അവേന് പുര സരിഅദു സ്തോക് മല്ഥന്വേ ദൈപന്ദ। അവേഫ് സുരുതു ഏന്കു ബോദപിന പ്രിഓരിത്യ് ഭക വന്ജി। സരിഅദു ജഗത് തുവോന്ദു കുല്ലു വോലി ഏന്കു സുമര്ധി। നല ദേപ്പോലി ഭക അന് ഏലേച്ത്രിചിത്യ് ഗേനേരതേ। മല്പരതുപേ സോലനില് പനേല് അവദു, ഗേനേരതോര്। അവദു വന്ദു പുര ഏവക്ക ജനു കേല കോലി തു। ഥിര്ഗരേ ഗോപേ ദല രേസ്ത്രിച്തിഓന് ഉപ്പന്ദേ ഓല്ല। ഥിര്ഗോലി കേല വന്ജി ബൂക്ല അവദുവേ ഏന്ഛനമ। ദേപ്പുനു വരിയേ ദല ഗോതു ഉപ്പന്ദേ ല അബിന അഥ। തേഛ്നോലോഗ്യ് ല യുജ്മല്പേവേ ദല സിഗ്നല് മിനി കോര്രേ। അപുന്ദ സ്പചേ ഇദു ഏര്ല മിനി ഉല്ദേര അപുന്ദു ലോന്ഗ്। തേര്മ് ന്ദ വന്ജി വിശയ പനലി ബന്ദ ജനു സുമര്। മഥ മനുസ്യര്ന, ഇഥിന, ലേജനു, ജേദുരു വരിപരതുപേ। ഏന്ഛല സ്തോരേ മല്ഥുദു മിനി വന്തേ അദ്വന്ചേദ്। ഫര്മിന്ഗ മിനി കല്ഥുദു ഏത്വര്സ അപുനത്വര്സ। ഗേദ്ദേ വനസിഗേ മഥ ദിനല് ദേപ്പോലി ബന്ദു। കല്പരതുപേ ഭക ലസ്തുകു പിദേഇ ബുമിദ പിദേഇ,। ഓല ലിഫേ ഇഥിന മിനി നദര മിനി ത്ര്യ് മല്പേ।